Tara' nej rasun mán chuhua tukuá min 'ngo koo koo kú chaj, 'ngo sopa 'ngo rosi 'ngo kantu kwenta chaj 'ngo kan' nej 'nín kane nej sani ba koo hio'ó ni, sisi rá chaj 'ngo mole ni ba ninanj 'ngo koo kara' ni ka'i chuhuaj ba ni sisi ráj chaj a'ngo nihia ro'min 'ngo rosi nga a'ngo tanej kamin 'ngo si 'hia ni, ba 'ngo koo karan' koo hiej lí kara' ni man tasa nej tasa kwenta kooj 'ngo kafe, 'ngo rosi, si ta ni 'ngo abena, si 'ngo to, si ta ba maan si 'hiaj kooj nga min ráj kooj 'ngo si ñaan ni, 'ngo tasa hio'ó lí ba tasa nninj ka'be koo nga ta taran' si kin ta nej ni, ba basu nga min ráj kooj nne nubij, ni basu ni ni man kuchara kuchara lí nga min ráj chaj kwenta nihia si chaj 'ngo rosi, 'ngo sopa, ta ba maan si 'hia ni chaj nga kuchara lí rasun lí ni, ba kuchara chachij toj chiko kwenta kihia 'ngo nihia taninj kamin 'ngo nihia 'ngo rosi, 'ngo rune, 'ngo neninj, 'ngo ta min si ráj súnj nga kuchara chachij ta ni, ba si min si ku'naj hiatu kwenta tikí unn 'ngo to nej, 'ngo rosi nej nej 'ngo abena nej, ta min si tikí nga si min si ku'naj heatu ni ba si min si ku'naj unn.